A misy karazany roa frômazy haiko frômazy le <hesitation> fagnanao- le ampiarahagna am'pizza igny de le raiky antso- i- ahôsotro am'môfo